Пойафзол аз тагчарм, болопӯш ва бандакҳо иборат аст. Тагчарм барои роҳ рафтан ва муҳофизати по хизмат мекунад. Болопӯш қисми болоии пойафзол мебошад, ки пойро мепӯшонад. Бандакҳо барои баста нигоҳ доштани пойафзол истифода мешаванд.